Dab’i wwi gullhubu hyi kuniwi, cin yada ba ci bugyi canhyiwi, ci bugyi ɗingha kokuwi, wu ʒa wa canjuʒu, wa canji ga, kafinwa canjuʒa wi ndaka ga nʒa Sussu. Ƙafin nan wa canjuʒa, ghingin we’e canjakhi tabi’i kayana’a, hyi canjin hyi yani bu wu ndaka canjusi kayan, hyi yani bu wu ndaka canjusi kayanu wa Lai wa canjusi kayanda, wu ndaka ga nʒa kafin wa canjusi, gma wa ua U’mmau, sa wa Umma yani bu ya Ummau, wa P’aLthin ya ʒha, ya-ʒha wali ɗi shinkhi sin, wanngwan wu ndaka Umma ti kumakhi wa Umma ti kumathi, wa U’mma ti kumakhi har Ghinshin na ʒha wa iya ʒhahayi Wali ɗi shin khisin, waku Iya ga, wabe gwan ɗi dai wa Ummati Kumakhi, wa Ʊmma ti kumakhi, wa ɓaLthin gma tabi tashin Lthin ya Ltha suwi suwi ya U’mma ti fakatin ya U’mma ti fakatin, ya U’mma ti fakatin, wangwa dole pa wa falhitau, wa Ltha Suwi Suwi wangwan wa fakhita wa U’mma wa fakhiya wa U’mma ti fakatina wa U’mmati fakatina, wa P’aLthin ga Lthin ghandai Lthin ti ghi Suwuyi, ba yuuwi ci SiwiLthi wa P’aLthi ya tsigaɗu avnai, wangwan dole we tsiga ɗi arni ci’i hyina tsiga tare khin Lthini wa Hyina U’mmati tsagai, Hyina U’mmsyi tsagai, ghan gma hi ɗa Lthin ya Bugu jarhyin ba ya ndaka kuwayo, wangwan dole waa buga jarhin wa ndakau ca kuwayo waɗa naha yani bu ya U’mmai ɗin yani bu ya- U’mmau wangwa dole wa U’mma ti kuma khi wa U’mma ti kumakhi, har wangwan wa Iyayani bu ya U’mmau. Haba wu ndaka U’mma tu Sahyiyi, wu ndaka Sina ma a Cu’utu, Saidai wanha duru kwanani kawai bu ɓusau, khin---khin Lhuna, Lhuni cangwan ai P’iyau, Lhuni mun amma mun ghi Layaa tsirenu, ghi sapi Layakhi be balangu, a P’i Balangi balangi hyi yan Mbani ba ƙwinyani Sabodi khin miya, kawai hyi ndaka khinu ya khinu, ya khinu khin nasin bakwanini buya ʒhawi’i ghani ma ɗi-ɗi marayi ma ya ʒha injikhina.